Salgiya ungu dunaya agariku naja a mulu thur unu soya naga amulu thur unu soja jan dija asi hurda daga diya ali aga jay u amulu suka giya amabu suku yu uviri guri koba. Nda ma naja iviri mulu thur ginda noja mai thur yu iviri ulari yi dija aga ga kulluli gunda. Naja akora tu akaratu akaratu yumu yu iviri inda yu asuku har dunaya ga si umuluku naya indari uvu muluma yamuli indan ya umulum yamuri fa yudaumavi diya inda ulumu yamuri j naya inda naya gabira sha asi inda naya bira simda <hesitation> u’u uvu plato ginda farya waja yudaumari wuri inda diya ginda ifina ga sukari sukari ga bira sha asi wanu diyi unwa nayi amayi alu naiya naya mayi asi naija bira siyi sukar sukar umdu ga bira azuwa luriya asi ufun naya ga zuwa si uyanu gi inda dam wandiya naya agiyan mulumurya mai naya agiyari malumuya mai jan diya akuba asi. Ga zuwa si inda ulununya ku dam kijayi athana ban iju afubaka kuje dugu mda aga unuguyi anwara iviri butu unigiyu jan dugu ajini jan ban dan diya ga zuwa si inda ufun duya ga zuwa si inda du mduri kigiya ga zuwa umtu ga giyari daku aban ja zuguya.